Gny Tagnalahy na ny Sakorikata hoy gn' aminay atoy da gn lelany gn' ampiasany. Mangalaky ny lokon'ny hazo misy azy i da gn' lelany amin'izay gn'afoakiny mitakatsy gny haniny da gny bibikely izay.